Sɛ mara meregyegye moho enyiwa dze atweͻn me hɛn wͻ wusiw hɛn gyinabea hͻ dze a, dͻnhwer ebiasa dze me mma ͻnnkͻ kwa. Ahɛn ahorow a wobotwa mu wͻ gyinabea hͻ biara mebɛma hͻn amba na hͻn ahyɛnsewdze a ͻdeda hͻn enyim so m'ahyɛ ne nyinara nsew dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a sɛ fofor rutwa mu a, ͻno so mebɛma no amba dze ahyɛ ne nsew ͻnnyɛ dɛm a ͻno m'enyiwa bɛha seseiara. Sɛ meyɛ no dɛm dze a, ͻno m'aberɛ mpo a munnhu dɛ m'aberɛ nna mukudo ara gyina hͻ rotweͻn.